Wɨ ponu wɨ kaamɨ, fɛɛsukukowǝ wɨ ponu wǝǝ, wɨ la kaamɨ ekiniŋ kɨ piyǝ ŋ ko sukuwǝ ŋ ke fii ǝrɨ kaŋpisi sukumumuŋwǝ. Piyǝ we ŋwe ŋ pe yee nyiyǝ rɛ ŋ kuŋ lǝ rɨ ǝrɨkǝ to wɨ kaamɨ mɨŋkɔɔwe.